באלניסבה לעדד אלשעעות דיאל אלח’דמה, פ אסבוע וואחד ענדי תכריבא וחד אלארבעה ו רבעין שעעה, ו אלמתווסאט דיאל אליג’אזאת ליקאן נחודהא פ כל עאם, אה תכריבא איג’אזה וחדה פ אלעאם, ו בעד אלמראת תנקסם עלא זוג مرات פ אלעאם, באש כנמשי.